Harga uma nai Indonesia ia beda-beda sesuai no lokasi na terus jenis uma na terus kondis uma na tehuna na kalo uma mai nai Jakarta Surabaya Bandung sone lebih matua dibanding no yang pedesaan ialah karna uma tabeta.